Wor canada kunnen wor lilla wol feduu. Chapati nyaati, mandazi nyaati, sambusa nyaati, viazi nyaati, kalmati nyaati, mkate sokaria nyaati .fon nyaati, midan nyaati, sima nyaati, marage nyaati, shushu nyaati, dengu nyaati, wor kun amminen wor lilla woninen fedinen sagale aki, orrrua tanfa, aneni ,dammaa. won tan dudu ishia hintumieta wor kun, wor dib ede nyaani sagale aki foninen nyaatu, fon bines lagganen hinyaati ishin.